<hesitation> Fórensitia ten ka bó pala ni tson amasavir tson ka peniklauanga, <hesitation> ten ka situasiyon kaka analyspada nga. Hei, entriman poisaakan haiem, ngualet te kalaakem, ka ID karte alaomem ti kaka analyspada undani. Atsan tsuram srana ni tson kaka kanboil ti naturani tson. <hesitation> Amasavir tson find the nearest police station kakasong podundani tson. Ta tson hei kauvna ante, tson <hesitation> tson tsu inge alokal people te. Inbeak po, nga inga fóren te kalaakanepe tson GPS te, amta batri kanea, data kaneite ni tson. GPS ka pukamang trang kaya nga, tson tsumilau. Apung binkashilau ni tson lokal hawk kashilama tson. Inge <hesitation> katsiyam te hawa, iming hatu tura mamte, ni tson anmani kontak daan toteka ngaito nga. Tson kauvna tsin tsyanan hei. Kaboon five Team, Surroundings Landmark Forum liop. Teka tsin tsyanga tson police station tson tsua ni liop hei.